Amun asma ni kada pang pantangan santan tu biasanya amun na laki ulun tu biasanya amun asam lambung nya datang tu inya kada wani yang padas- padas kaya lombok kaya sambal tu kada wani inya memakan. Santan tu jua amunnya asam lambung jua kada wani inya memakan habis tu anu apa namanya amunnya asma itu inya ni paling kada kawa kena debu itu tadi lawan dingin jua bisa wahin- wahin tarus jadi nya tu kada kawa dingin aja lawan bedabu tadi, jadi harus bebarasih tarus rumahnya habis tu amun asam lambung yang masam- masam kaya <hesitation> jadi makanan yang asam- asam tadi habis tu makanan yang padas, makanan yang besantan tu meolah ngalih benapas na itu biasanya yang meolah laki ulun tu rasanya sasak begarak ja kada- kada wani benapas ibaratnya gara- gara sakit tadi tu kaya mehantam dada lah rasanya kaitu.